﻿Aikua vaera amögana misiva, kirairaiko amongatava, jaeko añovatura, amänotata, aikuatiatako mopeti tupapire mbaembaereko <hesitation> ayapota kua aekita kua, aguata kua jare oupiti vaera seve